شوف، أول شي توصل المكواه في الكهرباء تخليها لين تتحمى وبعدين تشربها على جماشة ثانيه، وبعدين نجيب موية وتبخها على التيشيرت مويه بسيطة، يعني لا- لا تروشها مرة. وبعدين تكوي شوي- شوي. وأهم شي ما تنسى المكواه على التيشيرت عشان <hesitation> ما تنحرج الجماشة عليك.